راهو وانا راني من هدوك الايباد اللي هكا معناها نحب اليخضور -الخضوريه ونحب الشجر حب الغابات نحب الطبيعه وبطبيعه هذه معناتها عندي شويه هكا ورود. وشويه نباتات في الدار تاعي هكا نتطلع فيهم ونحسهم هكا يعطوا طاقه ايجابيه ليا وطاقه ايجابيه للدار.